rereŋó na kilo retó ko wini na kogboŋ 'ben ti jondá tuwan ko ŋutú loki kiló retó a lorok

ŋo lo welun lo ŋutu titim ko ŋutu mugun ni di lo ŋo bge loron parik kobgoŋ miyen na lepeŋ bge'deŋ ki 'böŋ yi miyen nagon bgoŋ ki na tikinda ŋutu mugun liŋ mimiyen

kenda na ŋarakinda yi nagon di ŋutu bge ko köŋö i denda na kikö logongiti ŋutu' gaaga'yi kita i temakinda na pete na

ŋutu kulo moka junya i kine piritö kobgoŋ 'bakan na kukunda na 'börik 'boŋ ko ŋutu kukun 'börik ŋutu kukuwö ŋutu bongolan kulo jujuko ŋutu toto i pirit nake ŋutu a moka ko junya

'deti nagongiti nan nyanyar lepeŋ parik na kega n tikinda diŋit na na'bijo parik i derja na lepeŋ na ŋo liŋ logoŋgiti miminikin kata ni kulo nan gagalun an bulo' suluja derja na lepeŋ

'bulit na kenda na a tikinda yi' yi tomorunda na 'bärik i pirit na geleng a yi medi' naŋ di keriyat kaŋ kulo ti puputuru' ŋerot yi loŋ giti a kenda kulo

ŋo logoŋ i denda kaŋ gboke ni di nye lojonda aa taipoid lo a kulya ti mata na piyoŋ nagoŋgiti 'ba miyä kode 'ba tiki wini katani

eee yi' gboŋ ko kimaŋ lo waya kaŋ yi gbokeni

ŋo lo tikinda yi' yi moka na ret lo sokan lo a gboŋ naŋ ŋutu' lo ko a toto ko ŋutu' naŋgiti ko yilo ayan kode' lepeŋ lo ko yilo ayan köti ko ŋarju na ŋo' lopi' gwoso leleŋet sukati ko kule liŋ

Gbiyari lo kenda kaŋ i gboke ni a 'durjö ŋojik kulo suluji' kenda i naserye a kulu puputuru' ŋerot yu

ŋutuu kaŋ lo gboŋ i gboke ni kulo koo kulo tikinda miret kega logoŋ a kendá kulo koo kulo poda pirit na geleŋ dikitan liŋ 'boŋ köti' ko kune' kulya na gboŋ ko ŋaŋarakinda parik tötögu yi kaŋ gboke ni

nan wowogu tom kega parik i yolo ni nan wogu koyo kogbon ti yanana tom kune nye puru'

kenda na a ŋarakinda a jur lo i gboŋ ko ka'dolak logoŋgiti a lokoŋ anyen bubulö 'doladu na jur lo

köju 'beron na ŋojik nawate kune a kölöki yi kenda 'boŋ tiyanana ŋojik nawate kune kendi jojo ko ŋojik luwaliyan kulo yi pirit nageleŋ

kpiyesi kata na kpeja di ŋutu lo a moka ko deyiye geleŋ nait na kutuk na ŋutu na 'do'dodu a gbe nator murek nayit na a ko kune punu punun

ŋo' wöriyet logon yi' a den parik kaaŋ yi gboke ni lo a pikipiki nye logoŋ ŋutuu kulo wörö ko nye parik

kikolin kulo jore parik logoŋgiti ŋutuu kekendi ama togeleŋ lo miri na gboŋ ko sukuluwöt nagoŋ koo sulu 'boŋ a tikindi' ŋutu' robba ku'dik yi yina sukulu

kaŋ gboke ni ma kudu lo jöjön psrik keggs yapa to 'nŋman kode ya to mukanat yapa to buryo' yi puwök kata

yi' ku nyarju se kogon a miret ka se kokoni murek nayit na yi' 'dok kunyarju naŋ di ti nyarju na gbe'deŋe' a ŋerot i ŋo liŋ

nan nyanyar yiyiga na rinä logoŋ giti pupurani matat kulo

ee nan totokitaju simu na i diŋitan na jore kogbon tiyanana simu na nye na puputukinda ŋutu' loŋi kulo

anyen yi tiga kine togolonyön ti kita kune yi jounda yeyiyesi kaŋ kune i pirit na geleŋ a yi medi kona yi puundö ŋariet na di nyo i togu na kenda na

nan ŋarakinda yilo kayuŋölönit yi wukinda yi ŋiro ko ŋun yi könin yi diŋitan kune liŋ murek nayit na ti lepeŋ gbe ko jujuja na yilo ŋiro diŋitan kune liŋ

sukuluwat na gboŋ kaŋ i gboke kune a ŋarakinda paarik kega naŋ di ŋojik kulo nye wörö ko kpake naŋ na galaŋ parik ko gboŋ sukuluwöt kune gboŋ nyona

ŋojik loŋ bgoŋ ko yoŋesi kega parik i pipilet kulo katodinök ko totodindö 'ya'yalakinda koko nene diŋit i loki na diŋit naŋ ko do bgoŋ konye na

ŋojik nawate kune ködö ti kendi' kenda kogboŋ ko kenda koko ŋaŋarakinda midijin kase kune ko kayuŋök kase kulo liŋ

kenda na molu jonda pele geleŋ kaŋ kiden ko tomoret jojo kaŋ gboke ni

ŋo togeleŋ naŋ 'n kokon waran 'beron na ko nan ŋiyun ki na a kwakwadu kobgon kon kwakwadu a ŋun de 'doladi na i lo lor liŋ

ee nan nyanyar tojulin ko ŋutu logoŋ a loluduk anyen nan bubulö puwundö na kune' ŋo' nagoŋgiti um 'ban den nagoŋ käti a na luduk

nan a wöröji yi jurön jore geleŋ lo nan tu lakadi ruwanda murek nayit na nan tu lakadi kenya um ke tu lakadi south sudan

ŋojik lo 'didik kulo moka ret lo 'bulötö lo i 'diŋit na 'birá na di wulek ko gboŋ riŋit na seko koko na a na 'dit nagoŋ ko rereŋgi 'barik na

yi a to'durjö kulya ti kenda na kaŋ mede ni kega parik i tögo na ŋojik logongiti kekenda ko ŋo loŋ ko mimindi bgoso bukan galaman ko kamuka

ret lo yola lo pupuö kega parik ko ŋutu pipigö taba 'boŋ anyen bubulö rereŋö ŋutu logon bge ko i lo ayan lo ti lepeŋ tokitaji ŋo bgoso sakan kubaya kayit kulo geleŋ ti nye ŋarŋara

kenda na a ŋarakinda mede niyo na a nyen pujä na lokiyo logogiti dó pujini kita a dó käti kitakindi jur

yi bubulö rereŋgu na maleria lo kaŋ mede ni kega parik ko yi toto i tandarua kata

Kenda na a to'dur gbiliŋet liyo' lo kega i denda na ŋutu ka'de ka'de 'boŋ käti i denda na piritön ka'de ka'de' nagoŋ 'n tendi 'ba den a nan köti kee tu katayu

kinyöjin logon 'n togu 'böril ko se kulo bge a liserit maasika janjaro loputu kuluk kilo kinyöjin loŋ 'n si'da ko se ko se kode 'n togu 'börik ko se kulo

ŋo wariyat logoŋiti ŋo kegá ropá kutik parik kaŋ i gboke ni lo a gari lopeŋ na ropá gurut kune kutik

'döti nagon nan nyanyar parik anyen nan yeyesu ko ̵pusök gbak na a janjaro nye nagon 'nnyanyar

gboŋ 'bakan na kita na kaŋ yi gboke ni jonda tolomeriyan nagon na 'bijo parik magor kaŋ yi gbokeni

anyen do denda di ŋutu lo 'bakan piöŋ i mugun mugun na lepeŋ na 'da'dangu a bge nakpe murek nayit na lepeŋ lo 'bakan na riŋit lepeŋ lo bgwöŋ a lomuyan

eye nan 'de'ya gurusu kuwe' kune yi beŋge kogboŋ yi beŋge yu na gurut kuwe' kune a likin

ŋo jore naŋ giti gboke liyaŋ lo kokon geleŋ nayit na di a gboke lo ti tugi

ret lo yola lo lepeŋ lo wörö i kobuŋuöt 'boŋ i lo ret mindo rereŋo naŋ di kilo ŋutu a bgoŋ i kiden na kulye ŋutu kata anyen bgoŋ ti moka i lo ret

gilöti lo moga ŋutu luwalet lo i pirit kulayet lo titima i kikölin jore geleŋ na lepeŋ lo titima ko welan murek na titima köti ko miyen 'boŋ kilo a kikölin lo titimani i lo gilöti

kuwesi ti kulya na kweji di ŋojik kulo 'ba pu ŋo nagon giti mugun na mimiindi kune geleŋ na a gbong 'bakan na kinyo murek nayit na kulya ti wini ko kulo joŋo jibitali a mugun na kweji naŋ di mugun na wini lo

ŋutu' na ködö ko pele ködö tu yi jibitali yu yi mukök na yapani murek ama ne diŋit na kune pelela kjne moga ko yöyöŋesi kase 'boŋ ko kine yöyöŋesi kata ti leoeŋ na ti tu jibitali yu meta